Albikan albeyom ma zurta wa batamanna yom wahit azura hubas, assudiya, finshan bador bambshi basillal faridel-fogi, wa bazur qabir hana nabiyyi alla hubas aktar nadum bahibba shaba fiddunya mafi, finshan dabas bahib bamshi leddawla di hibas yani akba dawla.